اوّلّا ڈرون دی تیاری، بیٹری پوری چارج ہو جائے، پروپیلر صحیح طریقے نال لگے ہون، سارے سکرو <hesitation> تے جوڑائیاں مضبوط ہون۔ کنٹرولر چارج، ریموٹ آن کرو۔ بیٹری انسٹال کرو۔ ڈرون تے کنٹرولر دا کنکشن چیک کرو۔ آن تے پاور بٹن دباؤ تے ڈرون چالو کرو۔ ایل ای ڈی لائٹ توں سگنل ملے توں پتا لگے کہ ڈرون تیار ہے۔ کیلیبریشن کرو، جے لوڑ ہوئے، ڈرون نوں کیلیبریٹ کرو۔ یقینی بناؤ کہ ڈرون ہولی ہے تے ستھیر ہے۔ فلائی کرنے لئی تیار۔ کھلی جگہ تے ہولی ہولی لفٹ آف کرو۔